පසුතැවිලි වෙන්නේ නැතුව ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් <hesitation> කියල තමයි මගේ විශ්වාසය. මොකද <hesitation> ඒ පසුතැවිලි වීම කියන එක ගොඩක් විට මේ <hesitation> මේ හැඟීම් <hesitation> පසුතැවිලි වීමත් කියන්නෙ එක්තරා හන්ගිමක්නේ. ඒවා එන්නේ අපේ හිත ඇතුළෙනේ. ඉතින් ගොඩක් විට මේ හැඟීම් <hesitation> අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් <hesitation> ගොඩක් දුරට පසුතැවිලි වීමද <hesitation> දුක් වීමද <hesitation> මේ ජීවිතේ ගොඩක් විට අපිට එන සෘනාත්මක සිතුවිලි <hesitation> අයින් කරගත්තොත් <hesitation> අපිට <hesitation> ජීවිතය බොහොම සතුටින් ගෙවන්න පුළුවන් කියල මම හිතනවා. උදාහරණයක් විදියට හිතමුකෝ <hesitation> දැන් තමන් කරපු දෙයක් ගැන <hesitation> තමන් පසුතැවිලි වෙනවා ඇයි මං එහෙම කරේ <hesitation> එහෙම නොකර ඉන්න තිබුණා කියලා. ඊට වඩා ඔබ <hesitation> ඒ තුළින් ඉගෙන ගත්ත දේ <hesitation> ඒ කෙනාට ඒ තුළින් <hesitation> ජීවිතයට ලැබුණ පාඩම. මගේ අතින් වරදක් වුණා <hesitation> ඒක ඇතුළෙ මම ඉගෙන ගත්ත දේ <hesitation> මම ආයේ එහෙම නොකර ඉන්න <hesitation> මං මගේ ජීවිතේ තව දියුණු කරගන්න <hesitation> මොනාද ඒකෙන් මට ලැබුණෙ කියන දේ <hesitation> ජීවිතේට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් නම් <hesitation> ඇත්තටම පසුතැවිලි වීමක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක <hesitation> ඇත්තටම අපි අපේ <hesitation> මනස ඒකට පුහුණු කරන්න ඕනේ කියලා. පසුතැවිලි නොවී ජීවත් වෙන්න. ඒක නිසා මං හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම ඕන කෙනෙකුට පසුතැවිලි නොවී <hesitation> ජීවත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනව කියලා.